कुछ इन खाने छन ज्या से हम अपडी आःखो रोशनी बढै सकदा। तू ऊछन गाजर संतरा फल सब्जियां ई अपड रंग विटामिन ये मा प्रोटोपाइन पाये जांदू। य कैरोटाइन से प्राप्त हूदन। गाजर और संतरा मा विटामिन ए भरपूर हूंदन।